Tsy dia haiko loatra raha momba kôngo- kangourou zagny fa aminay aty tsy dia misy kôngo- tsisy lay s- dia tsisy kôngourou zegny. Fô ny arha hainay, ny tongony igny matanjaka be. Ny antony mampatanjaka i tongony io eky tsy dia haiko loatra fô aty moko aminay aty tsisy fô karaha faharegnesanay agny an'Aostralia agny misy azy dia tsy haiko loatra.